أمم أتذكر الجبيل، كنت جدًا أحبه، مرة مرة حبيت كده بحر ومكان أركب دراجة وما أدري إيش، ونسوي كده حفلة شواء يعني كده يجمع بين، يعني كذا شي حبيت مرة بصراحة.